komiði sæl og verið velkomin í

í kvöld fræðumst við um borgarísjaka við strendur Íslands heyrum af miðasölu á tónleika á Íslandi og ungum aðdáanda hans kíkjum á nokkra ofurhuga sem gengu á línu við Dettifoss og fáum Krakkaskýringu um Hæstarétt ég heiti Sævar og nú verða sagðar

stór borgarísjaki sást í Eyjafirði fyrir helgi rétt norðan við Hrísey sást vel frá Dalvík sem er ekki skrítið því hann stendur um það bil tuttugu metra upp úr sjónum aðeins einn tíundi af sést fyrir ofan sjávarmál það þýðir að langstærstur hluti íssins er ofan í sjónum hann er gríðarlega stór fyrst í morgun hélt þetta væri stórt skip að koma koma inn hópur fólks sem var í hvalaskoðun kom einna fyrst auga á fastur í firðinum en færist hægt og rólega eftir botninum það er erfitt að komast mjög nálægt ísjakanum á skipum og það getur verið hættulegt stórir hrynja gjarnan úr honum og fljóta um það er nokkrir jakar sem eru varasamir sem sjást ekki ekki mjög vel og þú þarft að vera kominn mjög nærri og sérstaklega í myrkri þá held þú sjáir þetta ekkert uppselt er á tónleika þrjátíu þúsund miðar voru til sölu og þeir seldust upp á aðeins tveimur og hálfum tíma um það bil fimmtán þúsund manns voru í biðröð þegar miðarnir kláruðust en tuttugu og fjögur þúsund manns voru í biðröðinni þegar miðasalan var opnuð það komust því færri að en vildu hefur verið mjög vinsæll tónlistarmaður undanfarin ár og hann hefur selt um tuttugu og sex milljón eintök af

plötunum sínum og Sheeran á aðdáendur á öllum aldri einn þeirra hér á landi er meðal þeirra yngstu Daníel Breki sem er fimm ára hefur verið aðdáandi síðan hann var tveggja ára hann sló í gegn á internetinu fyrir þremur árum þegar hann söng lög eftir Sheeran af mikilli innlifun með pabba sínum Daníel Breki ætlar ekki að láta sig vanta á tónleikana með sínum manni það eru margar

ólíkar aðferðir við að njóta náttúrunnar eins og franskir ofurhugar sýndu við Dettifoss nú á dögunum

sé miklu öruggari en hún líti út fyrir að vera og þeir eru fastir í

þeir félagar voru ekki búnir að ákveða nákvæmlega hvar þeir ætluðu yfir þegar þeir komu þegar staðurinn var ákveðinn strengdu þeir tvö hundruð og sjötíu metra langa línu yfir gljúfrið einn ofurhuganna segir að ef maður nær að slaka á sé þetta nokkurs konar hugleiðsla en ef það er einhver truflun geti þetta verið erfiðara frakkarnir þrír hljóta að vera með jafnvægið í lagi því þeir ferðast um allan heim og stunda

á íslensku einn þeirra var á ferðalagi við Dettifoss fyrir nokkrum árum þegar hann ákvað að fara einhvern tímann yfir fossinn á línu og hann stóð heldur betur við stóru orðin nú ætlum við að fræðast um Hæstarétt og kynna okkur nánar hvað hann gerir á Íslandi eru svokallaðir dómstólar sem dæma hvort til dæmis

manneskjur eða fyrirtæki hafa brotið lög eða ekki þeir geta líka ákveðið eða úrskurðað hvort það sem ríkið gerir stenst lög vald dómstóla kallast dómsvald á Íslandi skiptist dómsvaldið í þrjú þrep svokölluð dómsstig lægsta stigið kallast héraðsdómur Landsréttur en hæsta stigið er Hæstiréttur Íslands héraðsdómur er nafn yfir fyrsta dómstigið á Íslandi reyndar skiptist héraðsdómur í átta dómstóla og þeir eru víða um landið ef fólk er ósátt við dóm héraðsdóms er hægt að láta Landsrétt fara aftur yfir málið Hæstiréttur Íslands er síðan efsta eða æðsta dómstigið fyrir ofan héraðsdóm og Landsrétt í honum sitja níu hæstaréttardómarar ef mál eru mjög stór og flókin er hægt að láta þá endurskoða málið það kallast að áfrýja til Hæstaréttar dómar Hæstaréttar hafa forgang yfir dóma héraðsdóms sem þýðir að þeir eru lokaniðurstaða í máli keppnin er mikið sjónarspil enda skúturnar stórar og þær þurftu líka að vera að minnsta kosti þrjátíu og fimm ára gamlar